भारत मा पँखदार मछली की लगभग दो हज़ार दो सौ छियालीस प्रजाति पायी जांदिन। यूँ मा सी सात सौ पैसठ मीठा पाणी की मछली छन। यी मछली आर्द्र भूमि, तालाब, नदी, खाइयों और धान का खेतों मा अंतरदेशीय जल का निकायों मा पाए जांदिन। हिलसा, रोहू, कटला, मछुआ, साहस, कातले, चिंगड़ा, सुरमाइ, प्रोम्फेट और केंला मछली भारत मा पाए जांदिन।